أني إذا تفرغت الأسبوع لمدة أسبوع أول أول يوم بيكون للعائلة أو مع صحباتي، وثاني يوم نسافر لمكان هادي ونجضي يومين اهناك ونستجم وباجي الأيام ونخصص وقت للقراءة والتعلم، أو حتى نتعلم حاجة جديدة، ممكن نشارك في نشاط رياضي.